استرالیا یو متنوع کلتور لري چې د اصلي استرالیایانو او مهاجرینو کلتورونه سره ترکیب شوي دي. استرالیایان په خپل ژوند کې د طبیعت سره ډېر تړاو لري. د استرالیا کلتور کې سپورټونه، خاصتاً رګبي او کرکټ، مهم دي. د استرالیا د کلتور یوه ځانګړنه د دې هیواد د هنرونو او موسیقۍ نړۍ ته په نړیواله کچه شهرت ورکړی دی.